Noy gulob lamtarki huwaata, gulob lamtarki e huwa to lamtarki wataama, nden wayaaji ɓaleji e bodeji e kawti e golob e nden makunniwa e hawti, hite waray.